Al e pa facil di cume gl'insetti a cumünichën tra lur, pensu ch'a fazu 'd rumur cant a sun ënsemp me ma sau sai pa bin